Ene mbei kichighire madui ya kijo cha mbaaeibe kwa mfiri. Yategemea kijo ikyo kighire virutubisho vya mbarinjike, kuneheia adu kirembwe na vughai lathima mwiri waghira- waghira shida. Kwakua- kua ya kindo kighire aina inyedu ya virutubisho ena mwili. Enaicho kij- fijo vya aina iwi kashua kighire, kighire tofauti <hesitation> yethikia virutubisho ka- katham mbare tofauti tofauti. Kuukilikio duki kijo cha mbare, mbare tuivambare imwi kana mbare hivi <hesitation> kwa ikenda yoshe bila i shigha kindo kiongetha mwethina virutubisho ena mwili wakwo. Enaicho iya kijo philiphili iduka ena imwe kana aina tofauti irikwa kenaichedi kicha eh kwio.